Mi ɗe jogii pantolooji gatteteeɗi centiri mi ɗe ɓornoo ɗum. Mi ɗe jogii jogiiɗi duhi eko nanndi e muuɗum. Miɗe jogii ɗi ngaɗtataake fay huunde. Ɗii kaa a ɓoornoto ɗun tan, ngaɗaa peɗoole maa. <hesitation> Sabi eɗi kawra keeci <hesitation> neɗɗo, ayyo.